Hayung o kwbangma huijak ba pogjak chamani bwthai tei mwkhwtwng rok tongo. O bwthai rok wngkha salak jabuticaba rambutan canistel lulo tei miracle berry. Tei mwkhwtwng rok wngkha romanesco oca malanga celariac tei kohlrabi. Salak no snake fruit bo hino tei abo indonesia hasteo manthogo. Jabuticaba khe brazil o manthogo tei abo bufang bukur o achai o. Lulo khe south america o manthogo tei abo ni bahai anaros tei kawaji hai. Romanesca khe phool copi tei broccoli hai twilulu tei abono rugwui cha o. Malanga khe hamtom bahai tei abo no soup o rwi cha o. Oca khe kawaji ni bahai tei abo alu hai khe chajago.